no pues este nakdama tranquilo diꞌltse lëꞌma lëꞌma izobna dela xkuꞌn nakma pues diꞌtse guꞌnndama perdonar este sino lëꞌma guꞌnnma perdonar y ya par lëꞌma tsu feliz, zuma tranquilo bien.